Wa'chi' ki' kyaa <hesitation> xib'al jlom rech poq para ke xtkb'an kumplir njel wu necesidad chjaay <hesitation> chu rloq'ik ixim chu rloq'ik sii' chu rloq'ik tya'j chu rloq'ik <hesitation> atz'om, azukar chu rloq'ik este, este a más ke todo e ixim porke le qe njel somos de e ixim entonces xkuj eek en, en la kooperativa wa'chi' kyaa jloom.